<audio distortion> fa amanjatony amarivony nizakako anao zay fa non, tsy mety. Zaho tsy manambola hagnampia anao, hanao tsy mety avao hatramizao, tsy azoko mihitsy gny tianao hiavia. Nofa mizaka gn'olo hoe non da non fa ka mi-insiste. Ah la la, tena mandagy mihitsy aloha. Hanao tsy mahalala fomba? mandehana mitadia vola raha fa tsy mahita fa tsy amin'olo avao mitohina. Non ho aho.